Adze a medze m'enyi ehu a muhu dɛ ͻdͻ ahyɛ mu ma yɛ ber a awarfo beenu yɛɛ hͻnho mfom. Wͻy - obi foom ne nyɛnko na obi so foom ne nyɛnko na hͻn nyinara dze su wͻdze paa hͻnho akyɛw. Na afei wͻyɛɛ hͻnho atuu, na wͻfeew hͻnho ano, na wͻserɛɛ hͻnho bͻn fafir, na obiara dze ne nyɛnko no bͻn kyɛɛ no. Dɛm da no, nͻ - m'enyi gyee ara yie osiandɛ muhun dɛ ͻdͻ ridzi nkonyim wͻ hͻ.